Wen xuq ke la wooy la kiryaa ri rtib'lil wooy ri kir b'an jun maal más kpetik jun rjub'aal puw chi'are' la' la <hesitation> saq rwooch xuq kiryaa ri la' mom. mom rxnab'na'l qchi' y xuq k'o nk'ej chik la, la nk'ej tya'j kb'i'xik saq laj ak' kiryaa lela' mom kxlab'nik puq chi' peor si qal xtiq ch'aaj xuke ri ak' taq qcha'j ko'kwiik ek'ri a xuqke ri mom rtya'jil kuch, ri rtya'jil kuch mon qa utz kpetik wu mom rxnab'lal kkanaj puq chi' i taq xkuj yolwook chikchi' ruk'jun wnaq kpe wu rxna'b'na'l o k'chikchi' nkéj chik ri kgaan ajk'lob' ri kb'ixik ri chicharin cha' kb'il taq ktij are'wu mom aciete chpom qa utz mom nim aceite kkanjik mom k'ey puw chi' xuq taq kuj yoolwook ruk'wnaq peor si qal qch'aj qchi' wu kchugnik qchi' kujcha'qe chre' k'o b'e qb'ijok chku ajk'lob' mit tich'jeel qen ichi' mon qa utz mon rjub'naal kpetik pi chi' kenk'i komokirb'an kir mool sab'er che puqchi' mom kpetik xe'taq quqey kkanaj wi' no'j che rmal are'ri mom aceite o xuq kb'ixik k'chi' wa'kuj yab'rik ruk'ch chpom qk'u'x kuj cha'qe chre ya creo que puqchi' wu rpom qk'u'x no'j más la'ri mom aciete li mlm saq ak' rtya'jil kuch a xuqke ri rtya'jil chib'aat kb'ixik chee no'j b'aay mjaa qatz xtiqj ri rtray rtya'jil chivaat ke kb'ixik mom kirmool mom mal olor cha'k'a' mom puqchi' mom kchugnik puqchi'ruuk'.